Wahi a ka pūnaewele, ʻano like ke ʻanilā ma Sri Lanka me kō Hawaiʻi. Aia ʻelua mau ʻano kau wale nō, a ʻo ia nō ke kauwela a me ka hoʻoilo. A ma o ke kauwela he ʻano wā mehana, ʻaʻole keu a ka nui o ka makani, ʻaʻohe ua. Akā ma ka hoʻoilo ʻoi aku ka anuanu, ikaika ka makani, liʻiliʻi ka ua.